Kua Pakistan jaeretañovi oiko ñörärörupi avei, oyeepï oiko ïrüva tëtäguasu reta gui, kua jeko pegua ndipo oïme jeko posïreta, jäguiro jeko reta rupi oïme oiko reta yovaiso rupi avei, yaendu rämi